हाँ दोस्तूँ विविद समूह वोण ज़रूरी ची ये से अलग अलग दृष्टिकोण, अनुभव, और संकृतियूँ ग सामना वंदु जूकी हमा विकास आ ले ज़रूरी वंदु विविदता से जू दोस्ती ची वेमा समर्पण और समझ बढ़दी।